Jari injo <hesitation> buabuangang kanre-kanreanga, rie to intu kanre-kanreang ri kua nu rie erena, rie to nu disanggara, rie todo nu dianu rate ri pammaja, a injo biasa kanre kanreang nu rie a erena biasana e anu sipa' to iya, cendolo lambukang, eh iya intu ballona punna cendolo lambukang, biasana injo mae punna rie lambukang aklimbang mange injo na anre maka ni anuangi simallingang ji naung a'lambu-lambuang naung, na injomi ni alle, ni anumi ni keromi naik, punna maingmi injo ni kero nipanjari mi labbu ni pabere ni panjari labbu, nampa ni katarangang mi, nikatarangang ri panjari cendolo, jari injo bangsa mae erena, <hesitation> kaluku punna maingmi injo ni hisa' kalukua ni paru' ni panjari santang ni pa'rere to' mi naikmo rurungang gollana, supaya tanningi i, <hesitation> jari punna maingi mi injomo tallung buanganji jene' ngasemi ni pasicampuru mi naung mo, gitte mami isse la ngannui tanning na sa'la na iya, jari injo biasa <hesitation> buabuangang kanre-kanreanga rie todo nu disanggara, bangsa mae <hesitation> sang <hesitation> sanggara <hesitation> apa isse njo loka disanggara do. <hesitation> iya minjo loka nu ni sanggarayya biasana rie, sanggara pepppe, <hesitation> injo sanggara peppe a ballo todo, kanu loka mata ni <hesitation> anu, loka mata ni sanggara nampa ni dengka-dengka naung, nampa ni sanggara pole amminro, apalagi injo punna rie mo cobe- cobe na, ballopa isse iya, na inni rie todo nu na rie todo intu biasa kanre kanreang ni tapa, <hesitation> beppa arenna, na injo beppayya biasa lambukang ni haju, lambukang nu <hesitation> toayya, nu toayya mi injo ganna.